<noise> ʻoluʻolu, mālie. aia i ka wā o makahiki āu e kipa aku nei i ka ʻāina ʻo greece ma nā mahina o mei, iune, kepakemapa me ʻokakopa nā mahina ʻoluʻolu a emi mai ka nui poʻe ma laila akā o ka hapa nui o ka manawa ʻoluʻolu, wela, ikiiki